Hanigna nohoaniko farané angivy ndreky anamalah ro mazava zany fandrahoako azy i atao anaty vilany rano, avakeo atao anatigny aka angivy, avakeo atao sira hely atao amin'ny fatana, kôfa mandevy amindragny igny arotsaka ka amizay anamalah satria anamalaho tsy izy ko fa h izy ko hela loatra izy m masaka de lasa ratsy fa angivy mila elaela masaka avakeo malemy tsara.